I believe in god I believe in god words and today tomorrow I get my own family I will also put la believe in them to believe in god and learn ley ley lesson la god want us to do and we- we should fulfill that lesson.